أكث-أكثر شئ طريف يعني شفتة كان يوم شفت قطة تحاول تصطاد عصفور، بس وجعت يعني وعاء موية ،كانت تحاول تطلع وهي كلها مبلولة، الموقف كان مظحك لدرجة إني ما جدرت أمسك ظحكتي، كان موجف يعني ذكرني كم من الحاجات الغريبة أحيانا وطريبفة في نفس الوجت.